La métamorphose, absolument ! Parce que du coup ça veut dire que si t'es métamorphe tu peux devenir ce que tu veux. Tu peux te transformer en ce que tu veux. Tu peux te faire passer pour n'importe qui. Tu peux, du coup, aller partout vu que tu peux te faire passer pour n'importe qui. Heu, et surtout tu peux faire des costumes d’Halloween absolument incroyables. Tu peux faire du cosplay absolument incroyables. Tu peux devenir acteur et devenir riche en, du coup, te transformant en créature et en jouant dans des films en tant que créature ce qui fera économiser beaucoup de budget d'effets spéciaux à beaucoup de gents. Ou, au contraire, tu peux même devenir modèle pour des gents qui font des effets spéciaux. Tu peux jouer les personnages que tu veux, tu peux... même imaginons ça pour le cul, quoi ? Ce serait incroyable !

Qu'ils soient heureux tout simplement, qu'ils réalisent leurs rêves et que ce soient de bonnes personnes.

"Alors un truc qui m'a toujours... qui m'a toujours passionné, c'est le fait de faire des marionnettes pour les films. Un peu comme la Jim Henson company, ou tous les gens qui créent un peu des effets spéciaux pratiques plutôt que des effets visuels. C'est-à-dire vraiment des animatroniques, des, des... tout le côté un peu ""magique"" de donner vie à des personnages et à des créatures à travers de l'ingénierie en fait, ça je trouve ça très impressionnant."

Je pense que... il faut vraiment apprendre aux élèves non seulement que c'est bien d'être gentil mais aussi le pourquoi. Les enfants sont beaucoup intelligents qu'on ne le pense et quand on leur dit qu'il ne faut pas faire ça parce que et qu'on leur montre non seulement les conséquences mais les raisons, ils vont comprendre beaucoup plus facilement que si on leur donne des règles qui semblent être complètement arbitraires. Et... ouais, il faut juste essayer de cultiver un petit peu cette ambiance. Mais évidemment aussi, aussi comprendre et expliquer pourquoi parfois les enfants peuvent être problématiques et avoir des problèmes et ne pas être gentils les uns envers les autres et il ne faut pas, il ne faut surtout pas les faire se sentir comme quoi ils sont cassés, beaucoup de gamins ont des problèmes, c'est normal, il faut juste savoir comment les traiter.

blablabla mc do restaurant chic

J'prends pas souvent de vacances mais, quand je prends des vacances, j'aime bien aller rendre visite à des amis en ligne. En fait, j'aime pas l'idée de voyager juste pour voyager. Heu, je suis pas particulièrement intéressé par l'idée de faire du tourisme ou d'aller dans des lieux juste de par leur attractivité touristique. Ce qui m'intéresse surtout c'est d'aller voir des gents. Et vu que j'ai beaucoup d'amis d'internet qui habitent un petit peu partout j'aime bien l'idée d'aller les voir.

Les nuages ressemblent à peu près comme partout ailleurs, c'est-à-dire des espèces de gros amas de vapeur qui ressemblent à du coton. Ils ne sont pas particulièrement différents selon la région. C'est une question très bizarre.

Non, car je n'ai pas de permis

"Ha ! J'ai modélisé l'entièreté du niveau terreur de ""Monstres et compagnie"" dans Blender. C'était, du coup, assez rigolo parce que c'était une occasion pour moi d'apprendre la 3D. Et c'était très agréable parce que c'est mon film préféré. Donc voilà."